الا ضطريت نعيش باش بلا ضو لمدة عام كامل غيكون صعيب شوية لانه ولفنا التلفون و لفنا وسائل التواصل الاجتماعي اكنخدمو عبر الانترنيت كنتفرجو فالتلفازة كنتواصل مع الناس عن طريق التلفون و اللي كيخدم بالضو و كيتشارجا بالضو ولكن غادي تكون عندو ايجابيات كتيرة غنرتاحو غيرتاح البال ديالنا و غنتهناو شوية